Laa b'iich la b'iich ke rib'an laa la moora rib'an cuando laa la je'je' ruu jenaj sa chee' nak'ansaam nakojom pan la pan laa moora y ru'uum la moora este re' reh la je' la cuero reh la reh ch'ahqon este chikop ru'uum re' ri rik'ahna